عادة أحب أوصل جبل الموعد بشوي أحس إنه الإلتزام بالوجت إحترام للناس اللي أجابلها، إذا صار وتأخرت يكون بسبب الزحمة أو ظرف طارئ سبب دايم أحرص أبلغهم وأعتذر، لأنه الوجت عندي شي مهم وما أحب أحد ينتظرني ويستناني أبدا.